Octopus tui ni kaisa belai sijak mal mata <noise> tei jwngjal yognani tei sakno jekhaifano kolui mano. Bongni aat yak tongo tei abobai kusubui manwui no romwui mano. Octopus sakni rong tei bukur ni mihimung no jaga naiui slaui mano tei abo haikhe bohrok gana gini ni manwui rok bai gwdalwui tongwui mano. Bini teen bwkha tongo aboni bisingo kainui khe thwui sotonu tei kaisa khe nokbar sotonu. Kangaroo ni thui ni rong neel se tei aboni bagwui bohrok kisa nokbar fano kwthang khe tongwui mano. Bongni sago bekereng kwrwui ongba bagwui chikon bwlamo fano habwui mano. Octopus ni sijakma gwdalwui tongmani tei alaida sak ni bagwui tui alaida mal mata hinwui sajago.